Oli babé sinukurén sanja sirégmé sipuré nufuk so soomé: fubegeer, ésiko, fukuku, gasobul, énaab, érigee, émunduŋo, ébook, éfool, ésubuut, gajagal, éjangilaan, ébalaas so soomé sinukuréén san nak sirégmé sipuré nufuk, gafoop nak sijoow.